त् क्र् <hesitation> भुन्ग ṭह्म्ब्ल द्जुन्ग्न् क्न्त्रि उ, क्र्नि <hesitation> बेसेन् फर जयि बै। द द्जुन्ग्न् <hesitation> क्न्त्रि उ, क्र्नि बेसेन् फर, थ्री लख्, फोउर् लख् नि फर स्तर्त् जयि। द गुबुन्-गुबुन् कम्पनि उ, गुबुन्-गुबुन् क्र्नि मोदेल् थयि। द सोब् निवु कम्पनि नि प्रिचे फर <hesitation> अल्द-अल्द। द स्तर्तिन्ग जयि बै, थ्री लख् फोउर् लख् नि फर जयि। भै बेनि सयौ बन्ग्सिन् जयि बैने, क्रनि जयि बै। <hesitation> द तत नि, मरुति, सुजुकि फर बैने जयि। पे फर फिवे लख्स्, सिक्स् लख्स्, तेन् लख्स् उ मुने जयि। अर् बेनिक्रु कोस्त्लि, ए क्र् बुमु ने जयि जेरि मेर्चेदेस्, <hesitation> भ्म्व्, भेफोरे थे फिफ्त्य् लख्स्, सिक्स्त्य् लख्स्, ओने च्रोरे इदि थन्ग्। जयि अ, जयि नि बुद्गेत् नि सबौ, जियो अफ्फोर्द् खलम् न हिए, बि नि सबौ बैन ल हिए फर।